कलम यानि प्यन भी द्वी तिरे व्हंदिन। यो त स्याही वलि प्यन व्हंदि अर यो व्हंदि जेमां रिफिल वलि प्यन। स्याही वलि प्यन मां हम क्या करदन, तेमां यो निब रौंदि लग्यीं एथर बे। तेते हम स्याही मां डुबोंदन अर तेका बाद ल्योखण शुरू करदन। ज्वो रिफिल वलि प्यन व्हंदि, तेमां पल्ये बे स्याही भर्यीं रौंदि। अर स्वो, तेते हमुन सीधा तेकु ढक्कण ख्वोन अर सीधा ल्योखण शुरू करि द्योंदन। तन ब्वोलदन कि अगर आपते अपणूं लेख अच्छू कन, त स्याही वलि प्यन सबसे ज्यादा बढ़िया रौंदि।